San'atning ijtimoiy ro'li odamlarni birlashtiradi. Muhim masalalarga e'tibor qaratadi va madaniy boylikni saqlashga yordam beradi. <hesitation> San'at orqali biz dunyoni yaxshiroq tushunamiz.